Este xáá jaa kayeeyachii este ja va’aja kuu maa xa’a jaa kenta chii maa tiku maa kíníun jaa va’aga kuu yua pero, vina jenara yaa jenara chii tua kayee kuitina este xa’a kíní yua mania xa’a jaa kuyau, kuyau taka tiendaun taka ntenu kuu yaau yua ka mania yua ni kunuu kajatiura ya’a jenara va’aga este xa’a kíní yua chii, yua chii, tuu naun yí’í naun este, tuu naun toka jaa kachii quimicoun tua tu naun kachii jii este, este kíníyo ya’a koo vino chii tua kajatiun xa’ayo yua chii tua ntee nayiu ku kajani naiii kíníiití pero tua ntenu kanteyo nu taayo, jaa keeii mani inka xa’aun ja ku yaun yua kayeeyo asuga yee maa xa’a kíníyo yaa ko este ni ka kaaxaayo suaa te tua kayeyo ya’a mania jii xa’aun kaayeeyo, este yua kastuayo ntuchiyo yua na skanlu’uayo ntuchiyo, yua skantu’ayo, kasa’ayo te este jaa va’a kuu este xa’a kínín ko tuakuítí nteny kayeeyo ya’a jenayo mani ka inka xa’aun kayeeyo te este tuu vo’a xaa keeyo yua chii tu kuu kee kua’ayo kuu kee a chii, achiii jenaii ko ya’a tua ntenu kuaayo xaa kíníun chii tua, tua kuítí yaa.